Ma̱, vel, kun, fier, paat, pa̱ma̱, pa̱vel, pa̱kun, pa̱far, sar, shika ga̱me, shila vel, shika kun, shika fier, shika paap, ka pa̱ma̱, ka pa̱vel, ka pa̱kun, pa̱ka̱far, yagurum.